Fandrahoagna hanigny hafa amin'ny kolontsaina hafa akagny nefa mahaliagna zaho: misy hanigna koreanina zay ao, tsy haiko tegna agnarany amin'ny teninjare fô paty mahintinkitiny zay zegny. Mahintiny be Zay ataon-jare saosina zarikô noir zay izy. Zegny aloha tiako, mahaliagna zaho. Avakeo zare koafa mahandro lasopy, mahaliagna zaho kafa fontro fangarony be mampiti hihignana.